زیبرا ځانکړی تور او سپین، تور او سپینې پټې لري. دې کې مفراج یا ټولنیز سینګال په توګه کار کیي. په داسې حال کې چې آسونه رنګونه مختلف دي. زیبرا په عمومي ډول کوچني دي نظر آسونو ته د دوی ټولنیز چلند هم فرق لري. زیبرا اکثراً په صحرايي ژوند کيي.